ho musée nɛ be sin mɛna musée de loufre en france unbɛ i bo un'zie midɛ mɛ oyi dia mu ho tele be cruru ma ji'o ji ho musée so ji ho musée nɛ bawero musée de loufre <hesitation> mu sin mɛna amewe vɛ mi